<hesitation> Nyew, ɔboa mma hɛn mapatem kɔ do. Mpɛn pii no hɔn a wɔwɔ dɛm nyimdzee no <noise> wɔdze kasa a <hesitation> biibi koraa a na akɔdo wɔ mpɔtem a dɛm nkorɔfo no dɛ wɔbɛka no wobotum yɛayɛ ho mfonyin dze a aka a nntum nnsaman obiara. Nna ɔboa osiandɛ ɔdze sika so ba hɛn atsenae m'. Yɛyɛ dɛm mfonyin ahorow no a <hesitation> yetum tontɔn bi ma ɔdze sika brɛ hɛn ntsi megye dzi dɛ ɔboa ma hɛn atsenae ekɔ do. Afofor koraa a tum fi aman ahor- afofro m' eba bɔhwɛ na wɔtɔ bi.